إذا لازم نستنى ما تتلفاش بيا اكثر حاجة باش نعملها كتاب نقراه، نقراها، الى كان معايا أكيد أكيد باش نستمتع باش نلعب أنا وياه باش نجي نخرج للسما <hesitation> شوف علاش السحب، نحاولو نشوفو شنو يمثلو ما بحكوش عنراقبو حتى نحسبوهم، <hesitation> نعمل جو باش نشوف النمل إللي يمشي في ولا حاجة دايرة به.